Ɗiiɗe ɗiiɗe ɗo wo'iti na ummatore ɗo waɗa ɓaɓe woɗa kala ha ɓe ɗiiɗi pat ayi'a woɗa nɗen nɗen himɓe ɗuɗɗum heɓan sana'aji ɗo huwa ɓe ɗiiɗe ɗiiɗe man.